Za zen̈y koa fa mamboly, amin'ny andra maiky tan̈y àby in̈y, raha ataoko voalohany zen̈y mitady hevitry zen̈y za mampisy rano edy e. Mampanonga rano amin'ny tany amboliako iô. Abôkaiô afaka man̈amboatra tranotrano zen̈y za biaka zen̈y mba manintsinintsy zen̈y tany io fa tsy maiky. Tsy- tsy azony taniandra direkty zen̈y.